نائجیریا دا کھان پین سنسکرتی بڑی وِشال اتے بے مثال پکھ ہن۔ نائجیریا دی رنگی کھان پین وچ تازیاں اتے خوبصورت جڑیاں، سبزیاں، ماس اتے سمندری کھانے ورگیاں چیزاں شامل ہن۔ کجھ پرموکھ نائجیریا کھانے وچ زولاف رائس، فوفو اتے اگوسی سوپ وی شامل ہن۔ زولاف رائس ایہ اک خاص طرح دا رائس ہوندا اے۔ جو ٹماٹر، مسالیاں اتے تلیاں ہوئیاں جڑیاں نال پکدا اے۔ ایہ رائس نوں اکثر ماس جا سمندری کھانے نال بنایا جاندا اے۔ <hesitation> فوفو ایہ کھانا مُکھ طور تے گولے یا یَم نال بندا اے۔ جس نوں پانی وچ پکا کے لچیلے گول سٹیٹ وچ بنایا جاندا اے۔ اس نوں کھانے نال جیوں کہ سوپ جا سٹو نال کھاندا جاندا اے۔